الصراحة الرياضيات مادة مهمة لأنها تعلمنا التفكير المنطجى وتحليل المشاكل حتى إذا ما إستخدمتها بشكل مباشر في حياتك اليومية، فهى تعزز الث-الجدرة على حل المشاكل والتفكير بطريجة م-منظمة، ولها فائدة دايما أنها تساعدنا على حل المشاكل، وأنها ملزوم-مل وأن إحنا ملزومين فيها ب.